إذا كان يعني حوظك أو مرحاظك مسدود جرب الخطوات التالية، أول شئ إستخدم مكبس لتحريك السدادة، ضع المكبس فوج فتحة التصريف وظبط بجوة من أعلي لأسفل عدة مرات وإذا ما نفع جرب إستخدام سلك التصريف أ صوالة التصريف إذخلها في الفتحة ولفها لتحريك السدادة إذا يعني لازال مسدود يمكن تحتاج تستخدم مواد كيميائية مخصصة.